هو، زه پوهیږم چې ویشتان ځونډی کول د یوه کلتوري یا مذهبي دود برخه ده، چې ځینې خلک یې په ځانګړو مراسمو یا مناسب وختونو کې ترسره کوي. دا د مختلفو کلتورونو او عادتونو پورې تړاو لري، چې د ځینو خلکو لپاره یو روحاني یا اجتماعی ارزښت لري. خو زه یی نه اوبم او څوک هم نه پیژینم.